<noise> Jaetako supe aguiyeara oikua yave se oime mbae ambavi o mbae ayapo kavia yave jare sepuereko jae semiari jae reta ndie <hesitation> jaendie ipuere vaera, aniara <hesitation> imiari, jare aniara serenoe pisii, jetava reta jovai aguiyeara oyekua jokua, jaeramo semiarita jare jaeta supe aguiyeara semomarai kuri jetava reta jovai